Son, sazan, qarp, oqamur, lasos, sudak, aqula, <hesitation> bo'ri baliq, qizil baliq, <hesitation> mersin, tuna, akean quyoni, sardina, marlin, delfin, qoplon baliq, elektr baliq, qalamar va chig'anoq.